मै छोट कथा कैसे लिखम कहलेतिति कथा लिखे बिरिया मै सबति पहिले कौन बिषयमे लिखे जाइथौं कहिके शिर्षक छनौंट करम ओहका पाछुक बिषयबस्तु मै छनौंट करम । उ बिषयबस्तु का रहना, यि कथा तिति का कैसन जानकारी देहना, सन्देश देहना कहिके मै बिषयबस्तु छनौंट करम तौके जाके मै पात्र छनौंट करम । यि कथामे कौन कौन पात्र रहना, कै जने पात्र रहना कहिके फेकुन मै छनौंट करम तौ जाके कथामे ठाउँ कहाँ कहाँक लहना, गाउँ कहाँ कहाँक लहना, शहर बजार यनिकि स्थलभर कौन कौन ठाउँके रहना कहिके मै छनौंट करम । अत्तेकेल नाइ कथाके परिचय भागमे का का चिझ <hesitation> लिख्‍ना । परिचय भागमे का का चिज जानकारी दहना कहना मेरके बात मै लिखम । तौके जाके कथाके चरम बिन्दुमे, बिच्चेक भागमे कैसे मनैंभरिन कथा पढत मजा लागे कहना मेलके बात मै बिच्चे डरमुँ । तौके जाके समापनमे, निष्कर्षमे उराइ बिरिया कथा का केहे चाहल रेहे । यि कथा अन्त्यमे कैसन सन्देश देहे चाहल रेहे कहना बात मै जुडमुँ तौके जाके यि कथा ति का सन्देश मिलल कहना बात मै जुडमुँ । अइसे करके मै यि बात ओहके एक आपसमे जोडके छोट मोट मै कथा लिख्‍ना कोसिस करमुँ ।